Itu ku malapo ku majama yametoiro nawai sebelumnya <hesitation> sesedukaki <hesitation> kande to. Kandena tu kande kande ringan. Biasana nakande <hesitation> daging daging <hesitation> secukupnya, <hesitation> supaya e <hesitation> kemana majama te ku e <hesitation> biasa em <hesitation> masagis tumai, sidugaki to e kemaena namajama, <hesitation> kumamessang tu tau matoangku walleni antu apa napurainna. Sidugaki tu na benena <hesitation> wallentumai apa tu beneku, siloku akku, kullaani tu pupuk, silaku <hesitation> baddas tumai. Kuallianni tu pamasannang ni beneku silong taumatuangku ke dikawinna. <hesitation> <hesitation> supaya <hesitation> karna karna iya te temai kan to masusakan to tepanki. Makanya majama majama jama-jamang tomatoangken, makanya teapannki. <hesitation> Siduga tuki siduka tuki fari kan emm <hesitation> biasa itu kemarin kan entu kisa lama lamai <hesitation> biasa <hesitation> dentu kisiala to, <hesitation> kipake kipake <hesitation> alliang mi tumai apa tu kejonanta.